<noise> nah, untuk <hesitation> katong kas barsi kotoran-kotoran di lante atau di katong pung muka ruma, kan biasanya pake manyapu, kalu biasanya beta pung mama itu, antua kalo manyapu muka ruma, itu pake manyapu lidi, itu akang dari pohong gamutu, bias <hesitation> antua dudu jongkok, baru antua manyapu dari muka ruma ka <hesitation> poko nya antua bawa sampah-sampah itu sampe ka tampa sampah, tapi yang orang sakarang ini, dong seng dudu lai, dong manyapu pake gamutu lae, tapi seng pake gamutu dong pake sakarang pake daong kalapa tapi, akang su posisi nya dong seng dudu jongkok lai, tapi dong su badiri karna akang dong su biking akang pake akang pung tangkai jadi, manyapu akang su lebi santai, seng kaya deng katong pung mama dong, apa? Dong manyapu lai, nah kalo di dalam ruma itu, beta suka manyapu ni dari pohong gamutu, manyapu dolo-dolo ini bet jaga kalo, kalo maitua yang bilang kata, kalo ada bajalang ka pintu, tolong lia manyapu! Yang beta cari ini, manyapu gamutu, karna manyapu-manyapu s'karang yang jual ini kan beta rasa akang dari plastik saja ka'apa. Jadi, manyapu tu seng sampe satu bulan lai, akang su karibo-karibo, akang su seng apa ini lai, akang su takumpul-takumpul jadi <hesitation> poko nya akang seng sa-satu urat lae, jadi <hesitation> katong manyapu deng akang, kaya beta rasa akang seng barsi, dalam ruma <noise> kotoran-kotoran yang katong menyapu tu kaya akang seng barsi karena memang menyapu sakarang ini kan akang pung, karna akang terbuat dari plastik, maka nya akang seng-seng bagus, akan seng-seng biking barsi kaya deng, menyapu gamutu yang katong orang tua-tua pake akang jadi, sampe kalu mau apa? <hesitation> maitua ada pasang kata mau bali manyapu, beta tetap cari yang manyapu gamutu, tapi memang susah skarang, dunia sekarang ini, lai kalau macam dong suru beta manyapu, aa satu tampa itu tu beta manyapu akang ulang-ulang eee baru beta pinda ka tampa laeng lai, karna memang, kadang-kadang katong pas manyapu, yang paleng seng enak itu su katong bilang su manyapu su mantap suda su barsih sudah tapi, paser ini kan kadang-kadang akang warna bening, yang ada tatinggal-tatinggal, katong pas jalang bagini, inja dapa akang paleng hati-paleng saki ee, apalae kalo mader masi ada itu, antua sampe kalo bagitu, oh selesai, sapa yang manyapu ini? Itu antua marah sampe. Karna memang biking apa-apa tu harus memang batul-batul barsih jadi, karja dengan penuh penuh-apa ya? Rasa tanggung jawab, deng memang kalo memang itu tujuannya par kas barsih, harus barsih! Jadi manyapu memang batul-batul harus manyapu, cuman itu kadang katong mau manyapu barsih tapi yang manyapu yang katong pake ni manyapu dunia sakarang ini itu beta rasa kaya nya seng seng seng-barsih, maka nya yang paleng bagus ini katong pake manyapu cuma manyapu gamutu sa, tapi orang ba jual manyapu gamutu dunia skarang ini juga karna tadi itu, samua-samua skarang su ber serba kalo orang tua-tua dolo-dolo dong bilang jarak satu kilo meter, dua kilo meter itu dekat, tapi katong ana-ana jaman skarang ini eeeh jang bilang kata satu kilo dua kilo, dua ratus meter tu paleng jao mau nae ojek la, apa lai s'karang ini su ada ojek-ojek onlaen, su ada apa, greb-greb onlaen, oto-oto onlaen, ee selesai su seng lai, su seng bajalang lae samua hal itu, tetap nae di ban yang ban yang-bagara, katong sampe tampa tujuan <hesitation> sehingga orang-orang mo pi di utang par ambel kayu apa, ambel batang gamutu par mo biking manyapu, dong su pamalas, eh daripada katong mau pigi ambel daong apa?. <hesitation> gamutu di utang-utang jao sana, potong kalapa laa, ambel akang pung daong la katong biking akang par manyapu la supaya katong jual akang itu lebih cepat, lebih laku, jadi kebersihan menurut katong pung orang tua-tua dolo-dolo, dengan katong s'karang ini, agak brubah bagi beta lebe baik katong pake katong pung pendekatan katong pung orang tua-tua dolo-dolo, itu lebih lebih bagus, daripada skarang ini, biar kata ada deng pel-pel lae, orang tua-tua dolo-dolo itu apalai kalo macam mo puasa, ee dong kas mandi rumah! Aer deng salang, deng parteng-parteng dong sirang dari muka sampe b'lakang, sirang rumah! Katong orang-orang baru s'karang ini yang penting, ada apa pel-pel la ramas-ramas kaeng-kaeng pel la katong pel, yang penting akang babasa, seng pake bagitu katong orang tua-tua dolo-dolo tu, namanya pas mo bulan puasa, kas barsih dalam rumah, kas mandi rumah, rumah harus dong sirang dari muka sampe blakang, jadi memang itu perbedaan katong <hesitation> generasi baru deng generasi dolo-dolo, dolo-dolo tu, dong biking apa-apa, dong lebih <hesitation> mengutamakan kualitasnya, daripada cepatnya, tapi katong orang s'karang lebih mementingkan cepatnya, dari pada kualitasnya. Jadi, beta kira untuk hal manyapu ni saj <hesitation> lebih bagus itu katong menyapu pake kaya apa? Manyapu gamutu itu.